Wor Turkey ann kun dib ede innin sagale innin lilla ak staple nyaat sagalen tok fon lukkuatii. Fon galanen hinyaati, fon horri horri lawwoninen hinyaati, fon reatif kaloninnen hinyaati. Wor kunnen amminen sagale innin dib ede nyaat midan nyaati, midanif, worki dabeni wol dabeni nyaati. amminen won ak fruitsi lilla nyaati dib ete amminen sagale ishin lilla fet sagalee <hesitation> mayeden sagale ak bastati, won tambia tan tambia akan nyaati dabete ishin.